أكيد الوجت، لأن الوجت أغلى من الفلوس، ومن كل الأموال، <hesitation> المال يمكن إنك تسابه، لكن الوجت والله لو راح خلاص، ما عاد يرجع، ولو كان عندي وجت إضافي يمدينا أستثمره كمان في تطوير نفسي أو في بناء علاقات قوية وزي كده. <hesitation> والله أستغلها.